Peruust ma tiiä nüüd küll, et tuu asus Lõuna-Ameerikah jälki ja sääl om vist ja sääl om vist peris pall'o säändsit ts'ungli muudu asjo, kuigi noh, inemiisi peräst sääl varsti naid inämb nii pall'o ei olõq.